Erigha esyandimi sinene nikyomughaso, kusangwa bukabya wabiminya esyandimi sinene wukabya wanganathoka, wukabya wanganathoka eriyihahu. Ekyerilheberyaku wanganahika ahandu ihu bakabugha olhulhimi newenyu isibathali bakalwowaku betu wukawanganathoka erikania nabandu abu imwathoka eribya mwangana, imwanganakaniryangania. Nekyindi wukanasangana omwakyipindi kyenyu mwabihika omugheni asi olhulhimi, olhulhimi bakabulha ngalhune nokwakyihughu bethu iwe kusangwa eribya wunasi esyandimi sinene isyakuwathikya eribundulha ebyakabugha wukabibundulhira abandi eriby bakakenga erithoka erikenga ebyakakanaya. Kandi esyandimi sinene sikawathikaya ngokwabandu abatha somire iwabya wukarondya omubiri ewenyu siyiri mibiri Kandi omubiri owamabana okulhi akasente kanene inabya inalhi halhi, neribya iwunasi olhulyime olho, kyikalheka ikyabya kyangana kulhobera eribana omubiri nekyindi thukalhangira nge kiswahili, abandi bane baneyo basi olhulimi lhuwuma bethu ngaseheno nowasi olhulimi lhwawu nolhundi syamabya ndimi biri syamabya sinene, sinene okolhughuma, wukabya iwanganathoka erihika oko bulhihandu iwakania nabandi iwayowa si- siwulhi wuwene, iwabya siwangathoka eriyithamwa kusangwa mwanganathoka erikanirangania, omwa kiswahili, kutsi esya ndimi sinene sikaleka ebusiness <hesitation> iyendelembere, kusangwa omwa business mukabya abandu erilhwa muthinamuthina, neryo wukalangira mwamabya munasi esya ndimi thukuwangabya wasi kwakaki, wukabya iwanganathoka eriyendeleya embere nebindu erikulhobera kyekyikaleka ingabuwa nyithi esya eriminya sya- ndimi sinene nikyomuwasu